<hesitation> Ny <hesitation> mandrandragna volo <hesitation> matetiky <hesitation> miankigny amin'ny <hesitation> le <hesitation> karazagna le <hesitation> taly atan-taigna zany, matetiky izy koa anao magnano ohatra hoe taly disco zay o matetiky atao madinidiniky zany le taly, soritigny madinidiniky izy ary taligny madinidiniky koa igny matetiky haila be. Misy sasany mitaly <hesitation> amy pôstisy, matetiky <hesitation> hailahaila koa satria mbôla magnavakavaka lay pôstisy, aveke eky mitaly mbôla manoritsoritry, aveke koa ndraiky taly <hesitation> atao taly mandady ndraiky hailahaila koa igny satria o volo mila <hesitation> mifamp-fampitohitohizagna zany le lalan'ny le <hesitation> volo. Matetiky koa ôlogno <hesitation> mirandragna tsotra <hesitation> pasogny tsotra faogna.